ekki beint staðnum sem við ætlum að byrja á en þar hefði verið mjög gott að vera með eina góða

rigning þegar við heimsóttum Vík í Mýrdal vík í Mýrdal er syðsti bær á Íslandi norðan við Vík er Mýrdalsjökull og undir sem hefur ekki gosið síðan nítján hundruð og átján í Vík búa rúmlega þrjú hundruð manns við ætlum að kynnast fjórum þeirra í dag Írisi Birni Stephanie og Karli

ég heiti Bjössi og ég er níu ára ég heiti Karl Anders Þórólfur ég verð ellefu ára í nóvember ég heiti Stephanie og ég er níu ára gömul ég

ég er níu ára gömul ég ég á tvo bræður einn yngri einn eldri og ég er stærst ég ætla að vera bóndi þegar ég ég á heima á næsta bæ við Kötlu en ég er ekkert hræddur við að hún fari að eru sunnan við Reynisfjall í Mýrdal og sjást vel frá bænum þeir eru allt að sextíu og sex metra háir

og mynduðust annaðhvort í eldsumbrotum eða þegar tröll urðu að steini

Anders og Jói vorum á

bara rotaðist í smá tíma síðan hleypti

aftur oní lónið daginn maður tekur prik og beint í hausinn maður verður að drífa sig að drepa þá annars æla þeir á mann það var svo fyndið eða skrítið að horfa á æl

ég var að vinna við það

að tína fjaðrirnar af honum svo var bara dúnninn eftir þá þurfti halda í afturlappirnar á honum og svíða hann svona síðan þurfti að skera lappirnar og vængina af tína innyflin úr honum og salta hann í tunnu við ætluðum að drepa fýla hjá hótelinu það eru svo margir túristar sem mundu hringja í lögguna að grínast nei ég mundi segja að það væri miklu léttara að ræna börnum hérna í

eru líka mikið fleiri foreldrar karma sestu niður sestu niður sestu niður já til hamingju liðið mitt heitir ég æfi fótbolta og frjálsar ég var að saga og

var að fara heim til vinar míns

fór alveg niður í bein eiginlega ég hef fengið þrettán göt á hausinn ef ég gæti breytt heiminum þá mundi ég ekki breyta neinu

mundi vera soldið meiri friður í heiminum allir væru ekki að slást um ekki neitt ef ég gæti breytt einhverju í mundi ég vilja að væri aldrei rigning þetta fullorðna er svo skrítið að skamma mann þó maður geri ekki neitt það er alltaf að skamma mann velkomin í kveikt á perunni hvað þarf maður að hafa til að hanna höfuðfat Hafþór og Hekla hafa vonandi hugmyndarflug í það því þau eru hönnuðir dagsins hvað eru mörg h í því velkomnir krakkar takk hvernig líst ykkur á þetta

eruð þið vön að föndra og vinna já þið eruð til í hvað sem er ég ætla að biðja hatt búa til hatt hvað gæti þetta verið annað gæti þetta verið eitthvað annað húfa eða eins og

ýmislegt hægt að gera hvaða efni mynduð þið vilja fá spýtur ég veit ekki alveg þá ætla ég að biðja ykkur um að velja númer eins tveggja þremur eða fjórum til að komast að því hvaða efni og verkfæri þið fáið til þess að búa til höfuðfat ég ætla að velja þriðja leir límband fjaðrir

kubbar skæri lím heftari hefti og garn í kassa þrjú

augu spil Risaspil lím Blómavír límband niðursuðudósir skæri og efni hvernig líst ykkur á þetta eruð þið komin með hugmynd já já hekla og Hafþór eru komin með hugmynd að því að gera höfuðfat

bíða þið fáið núna tíu mínútur til þess að búa til

þið þekkið þennan leik það er keppt í þremur íþróttagreinum sem er ekki keppt í á Ólympíuleikunum en fyrsta mál á dagskrá vitið þið hvað Sumo glíma er já Japan þetta er fimmtán hundruð ára gömul íþróttagrein og það er rosalega mikið af reglum í henni þannig að við ætlum ekki að keppa í Sumo glímu í dag heldur þremur nýjum

við skulum setja okkur í stellingar eru keppendur klárir fyrsta íþróttagreinin Sumo limbó eitt komma fjörutíu og við varstu búin að æfa þig eitthvað nei ekki neitt ertu bara svona náttúrulega góð í

hvernig ert þú í dansi ég er alveg heitur þú ert heitur í Sumo dansi við ætlum að smella okkur í næstu þraut það er

við

hefurðu dansað lengi Gunnar það er greinilegt þú varst alveg með þetta það er jafnt þannig að núna er bara ein þraut eftir það er hjólreiðakeppni sem byggir á hafið þið heyrt um þá keppni nei það er þekktasta og stærsta hjólreiðakeppni í heimi í fyrsta skipti haldin nítján hundruð og þrjú

við ætlum ekki að keppa í henni við ætlum að keppa í við við er jafntefli til hamingju bjuggust þið við þessu nei hvað var erfiðasta

enda vannst þú dansinn og þú limbóið en þvílík hæfileikabunkt hérna við kveðjum héðan úr það er allt að gerast hérna með kubbana og leirinn

þið náið að klára bara fimm mínútur eftir já já þið eruð mjög örugg með það þá langar mig að kynna fyrir ykkur stórhættulegu

eruð þið tilbúin

bak við borðið er hólf þetta tengist allt saman höfuðfötum á einhvern hátt núna hafið þið fimm mínútur til þess að svara þessum

þremur spurningum og klára en ekki nóg með það af því þetta gengur svo vel þá ætla ég

enn eitt spjaldið þetta er svona pínu babb hindrun eða smávægilegt vandamál sem kemur upp ég ætla að biðja þig um að draga þú þarft að gera á þrjátíu sekúndna fresti það er þitt babb þú þarft að gera froskahopp á þrjátíu sekúndna fresti á meðan þú svarar spurningunum og klárar þú þarft að ulla það sem eftir er

það er bara út með tunguna svara spurningunum og klára höfuðfatið fimm mínútur það er allt að gerast og við kveikjum aftur á perunni til þess að halda áfram að fá góðar hugmyndir hversu mörgum ruslapokum hendir maður á viku hvað verður um allt þetta rusl getum við nýtt ruslið okkar betur flokkað endurnýtt hverfur þetta rusl bara gufar það upp hvað gerist ef ég flokka ekki ég veit það ekki vá fjögur hundruð og fimmtíu ár að leysast upp í umhverfinu þannig að drukkið úr henni en af hverju henda plastflösku þegar er hægt að nýta hana

dæmis er hægt að endurnota hana til að búa til pennaveski bát ljósaperu kúst leikföng og svo miklu miklu meira ef hún hins vegar fer í Endurvinnsluna þá getur hún orðið að flíspeysu eða teppi þú færð meira að segja pening hvað verður eiginlega um þessar þvottavélar kannski búið til hús

úr endurunnum pappír og pappa er hægt að búa til klósettpappír

sem er notað til að útbúa nýjar umbúðir eða teppi og margt margt fleira

sem verður að nýrri dós sem verður að nýrri dós svo lengi sem þær enda í Endurvinnslunni

er endurunnið endar í urðun það þýðir að ruslið er grafið ofan í jörðinni í rauninni viljum við eingöngu að lífrænn úrgangur endi í jörðinni til dæmis matarleifar eins og brauð og kjöt og

allt annað sem fer í urðun og er ekki lífrænt safnast upp og eyðist mjög seint eða jafnvel aldrei þess vegna skulum við reyna að

endurvinna allt svo ekkert fari til já krakkar sem sagt til þess að hugsa vel um jörðina okkar og til þess að skilja komandi kynslóðir ekki eftir með risa ruslahaug getum við flokkað rusl nýtt allt til ítrasta og búið til nýja hluti úr þessum gömlu halló hvað segirðu ætlarðu að hreinsa sjóinn ókei tíu mínúturnar eru búnar náðuð þið að klára já þú mátt hætta að ulla má ég nú sjá mér datt í hug

til rós úr leir svo langar mig að skreyta þetta með rauðum fjöðrum nokkrar perlur hérna aðeins hérna undir glæsilegt mundirðu fara með þetta sjálfur á rokktónleika eða

ekki svona til hliðar já þetta er geggjað æðislegt hefði þér dottið í hug sjálfum já já

að svara spurningunum já var þetta létt já við við förum yfir þetta eftir augnablik nú ætla

vippa mér yfir til hennar Heklu hvernig gekk bara mjög vel má ég sjá náum við að lyfta þessu hérna svona þetta er alveg geggjað svo myndirðu vera með þetta og þá kannski sem

ég var einmitt að gera þetta soldið úr Lísu í Undralandi æðislegt hefði þér dottið í hug að setjast niður heima og

að ná mér í fjaðrir og spilastokk og búa til

var þetta létt ekkert það létt þetta var ekkert það erfitt ég ætla að taka þetta hérna þá er ég komin með bæði spurningaspjöldin í hendurnar ég ætla að fara yfir svörin í spurningakeppninni stórhættulegu sem enginn vill tapa í ég ætla að biðja krakkana um að vippa sér hérna yfir og standa á öndinni þau Hafþór og Hekla standa

á öndinni fyrir aftan mig þau stóðu sig mjög vel í skapandi þrautinni og fyrir okkur tvö höfuðföt eins og ekkert væri en hvernig stóðu þau sig í spurningakeppninni við skulum fara yfir það fyrsta spurning í Hafnarstræti á Akureyri er þekktur

a spurning tvö árið tvö þúsund og fjögur var stofnuð íslensk í Keflavík hvað heitir hún a hattar b húfur c hjálmar Hafþór sagði a hvaða félagar sungu lag sem hófst á orðunum hvar er húfan mín voru það Úlfur Úlfur Jesper og Jónatan eða sálin hans Jóns míns þarna voru þau sammála um að það væri

og Jónatan krakka ef þið viljið fá úrslitin

þetta var flott hjá þeim þau leystu þetta að skora á ykkur krakkar að búa til svona flott höfuðföt eða hatta svona glæsilegan eins og þennan hérna og senda okkur mynd eða myndband við sjáumst aftur næsta sunnudag hress